Ma re étá’ köö mï rree’ kié’ ta ja ýý dxín xⱥⱥ’ ‘mó, jy mⱥⱥ nuu e xa kää jé mⱥ jé nuu la nɇ re lɇ.